जॅझ संगीताचे फेड पैलिचा लोकांक खूब अशिल्ले पण आताचा पिढयें लेगिट काइ लोक हांगा थाइ सापडलें जेन्का जॅझ संगीत खूब आवडता। जशें कि हांव हे पैलिचे संगीताची पद्धत शब्द खूब विस्तारण संगता आनि तांचे हेच म्हाका खूब आवडता।